hanalangeye matumizi ya muswaki osaka kwanza nchuruko obhugero wikiri mee yako yera. Ile kare kosunta rerere boha rere sose ya ruha ehi leo waza na kulya chochose kunyakikishe osafishe rirakara kobha boha bhano mwe akovye goha bhakuose khatoko bhayokanamhana bhibha akono ila mantarai ntori ntare ntare mijororo hazi ko- korosuka na vii vane, kwenoko ne muhimu kovaa mswaki omwarerya hoji. Na ni lazima bhantu bhaboeje kwa sababu bile ova mswaki okarewarokara muntu. Ukarevaro wa kwanza na raa, kuwa na- naamani, na ndo sekanjo rogaroseka nawe raa, basi akamujoro seka na vii vaa lazima osafishe kwanza na ndo tanderizo saka na vii vaa kodanorusko ne vaa kodogo.